जंगल में रोहे, कीचट में रोहे। ती काई बैसे वारुनी लागे। बुंडन नाली नालाम रोहे। बोला करे, कीचट में खाईती, जंगल में रोहे। कीचट में खाईती, तीनु काजे काई देखें। बोला काई करे, तीनु काजे कीचट में रोहे। बुंडन नाली नालाम रोहे।